कार जेक वाहन उपर उठवने के लिए बहुत मजदगार साबीद होई। जब जेक <hesitation> जेको कार का नीचे की जगह पर लगायो जायज। तो कार या हेंडल, गाड़ी का हेंडल घुमायो जायत, तो उको डबाव, लीवर पर डबाव पड़ाज़ वो, और अंदर मैजिक मेकनिजम जाई। इसे स्क्रू, हाइड्रोलिक या गीलर सिस्टम कार को काम करज। जेक धीरा-धीरा उपर जाए तो उको कार का उपर उठवने में मदद मिलाज़। हाइड्रोलिक जेक मैं तेल पर डबाव पड़ाज़ तो पिस्टन उपर की ओर उठी जाए, और जब वहाँ आसानी से उपर उठी सकते हैं। स्क्रू गेज से धागेदार जो रेड रहे हैं, उको घुमावना से।